<hesitation> míawo mía gbɔa, akume ye kpoe mía wóa mí ɖu na. Ebli be nu. Wɔkume yekpoe nyi nu ne míawoa mí ɖu na. Ye kpoe nana mí nusẽ ne dɔ ɖe kpekpe dɔ. Míawo mí me ɖu na numegbogboe, zã ɖe aɖu nu viɖe aɖu nu viɖe a. Même ntɔ tsã, mía kapita wó- tsɔ yi dzia, mía kapita wó, míawoa, akume kpo mí te ɖuna tsae kpɔna nusẽ te wɔna dɔ. Ne mí me kpɔ akume oa, mí me te wɔna dɔ oo. Mía be nusẽ nuɖuɖua ye kpoe nyi akume. <hesitation> míawo mía gbɔa, enu yi kpo ne mí le ɖu tso ɖevia, yekpo mí ɖu na. Mí me va changer na nuɖuɖu ɖe ne vifɛ be eyikeye baɖu, eyikeye baɖu atsi, eyikeye maɖu atsio aa, míawo mí me wɔ nɛ neneoo. Ne mí dzi vi fia, azã li evia ntɔ va tɔ na tsi nono. Mí va tɔ na tsi nana lae. <hesitation> sã, ne wodzi via trolo kpoa, mi nana tsi lae. Vɔa eva ɖo ɣeyiɣi ɖea keye mí va le xexe trɔtrɔ be gamea, <hesitation> ɖevia awɔ ɣletri ame tɔ, wóa tɔ tsi nana lae. Ame ɖewo tɔ wɔna ɣletri ame ade, eye wó nana tsi lae. Vɔa ɣletri ame tɔ má kpoa, ne ɖevia tɔ tsi nono kpoa, mí ƒo na wɔ zogbɔn nɛ. Mí ƒo na wɔ zogbɔn nɛ. Ewɔ zogbɔn kpo gbagbalo kpoa mí ƒo na ne. Ame ɖewoa, wó tɔ na wɔa. Wó tsɔ na wɔa kɔna ɖe dzo dzi atɔɛ. Keŋ tsaƒe atrɔ tsɔ ƒo zogbɔn ne ɖevia. Eye wó gba fiɔn na mí le kɔndzi be adzi dewoɛvi kudo enu wluwlui ɖewo keye axa de ewɔa me axa nɔ ƒo zogbɔa ne ɖevia kple susu be, ana be ɖevia aɖo lãmesẽ aɖo lãmesẽ. Ɛ vɔa, mí me- míawoa koƒe me mí lea, mí me wɔ nɛ dzidzi ɖe oo. Mí me wɔ nɛ dzidzi ɖe wo, ne eɖo afi ɖe kpoa, mí ta na tsi ɖevia. Ɣleti ame ade kaka tsɔ yina adre mawó kpoa, mí tɔna mía be akumea dodo ne zeɖeka zeɖeka má. Evɔ.